Mandeha tongotra mazava hoazy no tiko kokoa satria mihazakazaka zany ah mandany aina sady mandreraka, raha ohatra zany hoe andeha any amin'ny toerana alavidavitra mandeha tongotra no metimety kokoa satria mandeha tongotra tsy mahatsapa reraka sady mba mahita tanàna fa mihazakazaka ianao sady efa reraka no mbola sepotra ihany koa.